अगर हम हवाई जहाज में सफर करत हईं। और हमके पता चलल कि हम कहीं दुसरे के सीट पे बैठल हईं। ता हम वो व्यक्ति से अपने गलती खातिर माफी माँगब और ओकर ई बात बताइब कि ई गलती हमसे अनजाने में भइल। काहे से कि हमरा पास भी यात्रा करे का टिकट हवे और गलत सीट पर बस अनजाने में बैठ गयली। अगर हमरा पास टिकट ना रहत ता हम हवाई जहाज में ना आ पावती।